A certo anche le vache a san cunosi so padrun e a san venie ëncuntra ad ezempi cuandi i büte ël mangim o cuandi t'ie s'larghe ën pastüra o cuandi anche për dire t'ie porte da ün stabi a l'aut a san cunosi ël padrun përché t'ie daghe, t'ie daghe da mangé, cuindi t'ie porte rispet e lur a rispetu ti